Kini'hiaj ne' si 'hiaj 'ngo nej yuku lí, hiaj yan' ne' xuj ni'in ta'nga xuj á anin ruhua xuj á, sani si ka'hue kataj xuj riñan ne' si ka'hue kamin xuj mánj, sani kini'hiaj ne' taj ta'nga 'hiaj xuj hiako 'hiaj xuj, kini'hiaj ne' sisi ba 'ngo urrúj lí ni karun ne' chrun yiráj xuj, sisí karun' chrun yichra sí niki ni kiniko' 'ngo rutsi koo', taj naj ora kaniki ni niki nimanj, ni'hiaj ne' ni niko' nnee riñan urrúj lí ako lí, sani maan ne' ni nitaj si anin ruhua ne' taaj mánj, nitaj si nahuin hiako ruhua ne' ni'hiaj ne' 'ngo yuku mánj, sani yuku chrun xuj ka nihia' ruhua xuj chrun xuj kako xuj, chrun xuj nanin ruhua xuj, sani maan ne' ni ta'hui ne' kini'in ne' taj ta'nga bin 'hiaj 'ngo yuku, ro'min 'ngo tán ne' xuhue sisi kabin nne re' nga xuj bin nne xuj, bbéj xuj naniko' xuj so' yahui hia xuj so' taj si ra'a ne' ni ahui hia 'ngo tán ne' yuhue, hiaj ni'in ne' kataj ni'ñanj ne' 'ngo tán ne' yuhue hiaj ni'in ne' kabin nne ne' nga 'ngo tán ne' yuhue, sani hiaj tuguan'anj ra'a nej 'ngo rutsi. Ni 'ngo xuhue ni xu'hui' xuj ni'hiaj xuj ne' nánj, xu'hui' 'ngo xuhue sani kini'in ne' taj tukumin ne' tán ne' xuku, taran' 'ngo nej xuku lí ni hiako 'hiaj xuj sani sisi kini'ín re' taj ka'min re' nga 'ngo tán re', ni nitaj si xu'hui' xuj ni'hiaj xuj so' mánj, 'ngo yuku ni bin nne xuj ni'hia' xuj so' bin nihia' ruhua xuj ni'hiaj xuj so', sani sisi kaniki ba' ni xu'hui' xuj nánj, unanj xuj nánj ta bin 'hiaj nej xuku lí bé run' ran' ne' ni bé ta bin ran' 'ngo xuku, sé si kani ruhua ne' isi nitaj si anin ruhua xuj nitaj si ni'in xuj mán, bé ro' ni'in ne' bé ta ni'in xuj sani man si maan ne' ni a'min ne', ni 'ngo tán ne' xuku ni si ka'hue ka'min xuj kataj xuj riñan ne', sisi hiako ra'án nej, xu'huí' ni'hiaj so' nej, si ka'hue kataj xuj mánj, sani ta bin ran' nej tán ne' xuku lí, 'hiaj ne' ni 'ngo tukumín ne' xuj ni si anin ruhua xuj áj.